اه بفظل قظاء حياتي كلها شاب بالغ، على خاطر البلوغ يعطيني الفرصة باش نتحمل المسؤولية نتاعي ونحقق الأهداف نتاعي ونطور نفسي على المستوى الشخصي وحتى على المستوى المهني وإني نبني الشخصية اللي نحبها اللي نحبها تكون موجودة عندي ومرحلة شباب هي مرحلة للنمو كيما نقولو والتعلم، باش الواحد ينجم يبني مستقبلو وياخد قرارات مؤثرة في حياته.